مادة الرياضيات من أهم المواد بالنسبة للطلبة في الصف الإبتدائي وتبدأ تزيد معهم في الصف المتوسط والثانوي بحيث ان هي بتطور مدى الفكر الإبداعي والتطور الفكر بالنسبة للطفل من حيث جداول الضرب من حيث الجمع والطرح والعمليات الحسابية البسيطة وصولاً للعمليات الحسابية المعقدة اللي بتكون في المرحلة الثانوية أكثر